Kalau untuk olahraga yang butuh kekuatan paling bauk sona sou besi boma ita talaik kalo untuk kekuatan fananak ka sona ita bisa sou besi no takaminak catur.